<hesitation> Aon, pasemakera io zen̈y asa-nany io Izo ze mandrindra resaka fitempon’ny fon’olon̈o araiky zen̈y. Karazan̈a aparey elekitironiky ely zen̈y zio atô anaty hodriki-nono ampidiriny ao. Aviô amizay ze mandrindra fidobokin’ny fo-nany, io zen̈y izy mizaha ritima karidiakin’ny olo ndraiky mikorizy ritima io koa fa tsy mety.